Nde mi nani un inni ni lewru Nuwamba fuf sai to mi siftoroy girbi ghessa am, sa'aire ko min fuɗɗata mumaaki muri.